No üts õdak läts' miiq liinah, Tarto liinah, vuul tävveste ärq. Kõik oll pümme. Tuust es olõq mitte midägi. Otsõ vällä kündleq, panni palama ja oll' väega illos romantilinõ kündlevalgusõ õdak. Õnnõ telekat saa-as kündlevalgusõh kaiaq. Tuu asõmal aimiq juttu.